<noise> khodikoka. ndoma iyini mabii iruu sa chop khe eghom mort edeyan o? Iruu sa chop eh ghe ejom morr e. Bosom fah chop omo sii o? Ehop kosom esengha. Mosim chop ogbabha si, mosima chop ogbobha obara. mosima chop agbobha agbang gbang. poh ochatok. mogbobha assi mboma mo kpan chop okpan chop obara odik kheghom mort. ida chop onodeh eghom mort ndo cho hewurr. chop mosim chop okpara fot, ayina ma hyan ayok arobii aka assi agbobha. aka fort akpara. Ohuri sa nchop onode. ebungha ndo maship ayini hyan asha pum ayero osisa e. Abhang beh onong nwa asii onoh gbobha omo gbobha si e. simo madi ani penny nwo aham kwo sii deb chop. Hessi ramba ogbogha sii oherr be oko assi gbobha e. odehang haa. chop abaro odik ghe eghom mort. Chop onode, kin chibi bii. Akpen moruk oruk o bet yina akpen hatong. Bet ibinokpabi kwo-yokhi mina oranghaasim. Osidok ndoma. <noise> sii ifongha imom omom inang mann ghe etomort. Ofok manda vani, fonode hetomort macha chop macha omono gbak odik ohuri chop. a e. chop oni khe etomort ode, eghomort ndoma, esima ene tongha e. <noise> asi meh, fona ma chop, atnnwa asimeh ofona ma chop kwanong bongha aham erurr. Awomma atoni esuk gwa. Asi manya nda chop kwo mosim o gbobhasi kho oghom ode. Ani fort soh abok, ehorr eketah. ohuri mbong? Ohuri chop nwa kwa oni khosom ode. Meh woh chop obara odik khesom ode. Meh woh chop obara odik khesom mort kheden kpenamkpen.